Manao dia lavitsy andro kelikely isambola tiako satria hokany mitovy manao manao fanatanjahategna io tegna solony solo ny fanatanjahategna atao tegna zany